<noise> Laha gn lehilahy, <noise> alay gny fihogo, da baka afara amin'gny loha atoy mibango megnaloa da mahazo volo hafa hogo i izay. <noise> Laha tiategna hiorira koa gny volotegna da menavagna andesy megnavia da mihorira megnavia agny koa i volotegna igny. <noise> Laha tiategna koa i hiorira megnavagna; <noise> da baka menagnavia atoy koa, indesy megnavagna koa i hogo igny; da mihorira megnavagna any koa i <noise> volo igny. <noise> Fa laha gn ampela moa da misy karazan'gny hogo gny andreo: ao ny hogo bakaloha megnafara, da ao gny hogo fanaova fitalia; da samy mana gny fihogo fagnamboara azy izay.